لو رجعت ألف سنة أول شي بحاول أتعلم عن العادات والتجاليد اللي كنت موجودة في هاذيك الفترة، وأكون حريصة ما أغير أي شيٍ في التاريخ لأنه ممكن يأثر على المستقبل، بستغل الوجت لأتعلم كيف كانوا يعيشوا وبحاول أستفيد من معارفهم اللي ممكن تكون مفيدة حتى في زمنّا الحالي، الهدف هو المراجبة والتعلم.